Εννά ήθελα να έσ̆ει επιχειρήσεις που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Τι εννοώ με τούτον. Εννά ήθελα επιχειρήσεις όπως ναυπηγία, εταιρείες που δημιουργούν εξοπλισμόν για την βαριάν βιομηχανίαν, γεννικόττερα εννά ήθελα η Κύπρος να μπορεί να παράξει 4-5 πράματα τζ̆αι να εν' η καλλύττερη στον τομέαν της. Δηλαδή, εννά ήθελα π.χ. μιαν εταιρείαν που να μπορεί να παράξει τσ̆ιππάκια, ή τέθκοιου είδους μοναδικά προϊόντα αιχμής. Τωρά η βιομηχανία μας εν' ουσιαστικά ανύπαρκτη. Πιστεύκω ότι η Κύπρος χρειάζεται επιχειρηματικήν τόλμην τζ̆αι φαντασίαν.

Εν έκαμα οικογένειαν ακόμα τζ̆αι ούτε προβλέπεται στο άμεσον μέλλον. Συνεχίζω να ζ̆ιω την ζωήν μου ελεύθερος χωρίς δεσμεύσεις. Γεννικόττερα έχω θέμαν με τες δεσμεύσεις. Εν μου αρέσκουν καθόλου. Τωρά τζ̆αι να πάει όμως πιστεύκω οτι είμαι τζ̆αι σε μιαν ηλικίαν που εν' τζ̆̀αι δύσκολον πιον να κάμω οικογενειαν. Οπότε ενν΄ά συνεχίσω την σόλο καριέραν που εν προβλέπεται ότι εννά αλλάξει λίαν συντόμως.

"Όσον περνούν τα χρόνια εν' δύσκολον να μαθαίννεις νέα πράματα τζ̆αι εν έχω ούτε τον χρόνον, ούτε την υπομονήν να μάθω κάτι τζ̆αινούρκον, αλλά αν έπρεπεν να μάθω κάτι σίουρα εννά είσ̆εν σχέσην με τους υπολογιστές, εν θα ήταν κάτι χειρονακτικόν, ίσως καμιάν γλώσσαν προγραμματισμού όπως εν' η ""Python"" ή κάτι που να έσ̆ει σχέσην με την τεχνητήν νοημοσύνην. Ούλλα τούτα βέβαια απαιτούν εχτός που τον χρόνον που εννά ξοθκιάσεις για να τα μάθεις άλλον τόσον χρόνον για εξάσκησην. Αν εκατάφερνα να μάθω ΄έναν που το΄υτα τα θκυο πράματα εννά ήμουν πολλά happy."

Τούτη η ερώτηση εμπήκεν σίουρα για να μου ανεβάσει την πίεσην. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι της Κύπρου -γιατί εν' για τούτους που μιλούμεν τωρά- θεωρούν ότι η μόνη τους ευθύνη εννά βολέψουν τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς σε κάποιαν θέση στην κυβέρνησην, τζ̆αι βεβαίως να βολευτούν τζ̆αι οι ίδιοι. Εμείς που τους ψηφίζουμεν περιμένουμεν να δούμεν τάχατες ίντα προσπάθειες κάμνουν για το κοινόν καλόν της κυπριακής κοινωνίας. Που συνήθως εν κάμνουν τζ̆αι τίποτε το ιδιαίτερον. Ούτε καν να υποκριθούν ότι κάμνουν έστω τζ̆αι κάτι μικρόν οι παραπάνω. Άμαν φκουν τζ̆αι μετά εν τους νοιάζει τίποτε. Γιατί εξασφαλίσαν έναν μισθόν για τα επόμενα χρόνια τζ̆αι άμαν τελειώσει η θητεία τους εξασφαλίζουν μιαν σύνταξην για ούλλην τους την ζωήν. Όπως ο πρόεδρος μας καλή ώρα. Πιάννει σύνταξην που τα 45 του χρόνια. Έννεν' ντροπή τούτον το πράμαν; Ειδικά άμαν έσ̆ει κόσμον που εν ι-μπόρει να τα φκάλει πέρα;

Εν μπορώ να θθυμηθώ κάποιαν συγκεκριμένην ιστορίαν ως την πιο λυπητερήν της παιδικής μου ηλικίας. Αθθυμούμαι όμως διάφορες ιστορίες. Μιαν φοράν ήταν έναν μιτσίν καττούιν που επαίζαμεν στην γειτονιάν τζ̆αι κάποιαν στιγμήν έπαιξεν έναν αυτοκίνητον που επερνούσεν την πουρούν τζ̆αι ελάωσεν το τζ̆αι άρκεψεν να βουρά πάνω κάτω όπως το πελλόν, ώσπου επήεν στον δρόμον τζ̆αι ετσιλλήσαν το τα αυτοκίνητα. Αθθυμούμαι τζ̆αι έναν συμμαθητήν μας μιαν φορά που θα εμετακόμιζεν οικογενειακώς που την Λευκωσίαν εις την Λεμεσόν τζ̆αι τούτος επαρακάλαν τους γονιούς του να τον αφήκουν να μείνει με την γιαγιάν του στην Λευκωσίαν γιατί εν ήθελεν να φύει που τους φίλους του τζ̆αι στο τέλος ήπιεν διάφορα φάρμακα για να αυτοκτονήσει. Τελικά επήρεν τον ο παπάς του στες πρώτες βοήθειες τζ̆αι εκάμαν του πλύσην στομάχου. Μετά που καμιάν εφτομάδαν εφύαν τζ̆αι επήαν στην Λεμεσόν. Που τότε εν τον εξαναείδαμεν. Ελπίζω να εν' καλά ο άνθρωπος τζ̆αι να έκαμεν πολλούς φίλους στην Λεμεσό.

Επειδή ήμουν μιτσής τζ̆αι εν επολλοκαταλάββαιννα πόσον πολύπλοκα εν' τα πράματα στον κόσμον επίστευκα ότι τζ̆αι η επιβίωση εννά 'ν' πολλά πιο απλή. Είχα μιαν ξέννοιαστην ζωήν γεννικά με φίλους τζ̆αι παιχνίθκια που με εκρατούσαν ούλλη μέρα απασχολημένον. Νομίζω τούτη η ξεγνασ̆ιά τζ̆αι τα παιχνίθκια εν' τούτα που μου λείπουν παραπάνω. Τζ̆αι μετά που επήα για σπουδές πάλε επερνούσα ωραία με τους φίλους μου, αλλά το πιο σημαντικόν εν' ότι ο τζ̆ύρης μου επληρώννεν ούλλα μου τα έξοδα. Αν τζ̆αι εδούλευκα που μιτσ̆ής, εν' ωραία να έσ̆εις λεφτά που μιαν τρίτην πηγήν κάθε φοράν που χρειάζεσαι κάτι. Κατά τα άλλα, λείπουν μου τζ̆αι τα ταξίθκια που επήαιννα γιατί είχα παραπάνω χρόνον ελεύθερον τζ̆αι παραπάνω ριάλλια.

Εννά εσυμβούλευκα τα παιθκιά μου να έβρουν τρόπους που μιτσ̆ιάν ηλικίαν για να έχουν πολλαπλές πηγές εισοδημάτων. Θα τα εσυμβούλευκα ακόμα να δουλεύκουν τζ̆αι ταυτόχρονα να επιμορφώνουνται. Θα τους ελάλουν ότι η γνώση εν' μεγάλη δύναμη αλλά τζ̆αι τα λεφτά το ίδιον. Αν εμπορούσαν να κάμουν κάποιες επενδύσεις που εννά τους αποφέρουν σε 20 με 30 χρόνια καθαρόν κέρδος τζ̆αι έναν παθητικόν εισόδημαν εννά ήταν μια πολλά έξυπνη κίνηση. Μέσα σε τούτον το πλαίσιον εννά τους ελάλουν να περιορίσουν τζ̆αι τα αχρείαστα έξοδα χωρίς όμως να φτάσουν στο άλλον άκρον τζ̆αι να αρκέψουν να στερούνται πράματα ή εμπειρίες στην ζωήν τους. Να περιορίσουν τες αχρείαστες σπατάλες τζ̆αι το αχρείαστον χουμισ̆ιόν για παραπάνω οικονομίαν τζ̆αι επενδύσεις.

Εδιασκέδαζα όπως ούλλα τα κοπελλούθκια της ηλικίας μου. Επηαίνναμεν με φίλους κάθε Παρασκευήν τζ̆αι Σάββατον κάτω στες δισκοθήκες. Εχορεύκαμεν λλίον τζ̆αι μετά εφεύκαμεν γιατί εβαρκούμασταν. Μερικές φορές επηαίνναμεν κανέναν σινεμά ή επαίζαμεν μηχανούες τζ̆αι φλιππερούθκια. Το τέλος κάθε εξόδου επεριλάμβαννεν φαΐν. Τούτον ήταν το σταθερόν σημείον. Όπου τζ̆' αν επηαίνναμεν, στο τέλος ετρώαμεν κάτι τζ̆αι μετά επηαίνναμεν σπίτιν.

Τούτην την ερώτησην εννά την απαντήσω κρίνοντας που τες δικές μου πληρωμές τα τελευταία χρόνια. Παλιά άμαν ήταν να αγοράσω κάτι ή να πλερώσω κανέναν λοαρκασμόν έκαμνα το με μετρητά. Τούτον βέβαια απαιτούσεν να πάω στο γραφείον της αντίστοιχης εταιρείας τζ̆αι να πληρώσω. Τζ̆αι για ψουμνίσματα σε καταστήματα ή σε υπεραγορές επλήρωννα πάντα με μετρητά. Τωρά τους λοαρκασμούς πλερώννω τους που το ίνττερνετ μέσα που τες σελίδες των εταιρειών κυρίως. Για καθημερινά ψουμνίσματα σε κατάστημα, σούππερμαρκετ ή για παράδειγμα αν θέλω να γοράσω κάτι άλλον, όπως ρούχα, παλιά έπληρωννα με μετρητά, ενώ τωρά πληρώννω αποκλειστικά με κάρτες.

Οι φιλικές συναντήσεις γίνουνται συνήθως σε καφετέριες ή εστιατόρια τζ̆αι πιο σπάνια στο σπίτιν κάποιου που την παρέαν. Οι συναντήσεις σε σπίθκια γίνουνται συνήθως άμαν εννά γιορτάσουμεν κάτι όπως γενέθλια ή γιορτές. Κατά τα άλλα για νυχτερινήν διασκέδασην συναντιούμαστεν σε κάποια συγκεκριμένα μπαρ. Κάποιες φορές πάμεν τζ̆αι θωρούμεν θεατρικές παραστάσεις τζ̆αι το καλοτζ̆αίριν που έσ̆ει διάφορες δωρεάν εκδηλώσεις που τους δήμους αννέν' κάτι που μας εδιαφέρει πάμεν. Μερικές φορές συναντιούμαστεν τζ̆αι για κανέναν σινεμά, αλλά τούτον εν' πιο σπάνιον που τα άλλα.

Το ταξίδιν στο Τελ Αβίβ. Αθθυμούμαι που εκαθούμασταν με τους παρέες μου σε μιαν καφετέριαν τζ̆αι εγυρεύκαμεν αεροπορικά εισιτήρια σε διάφορους προορισμούς για να κλείσουμεν τζ̆αι να πάμεν διακοπές. Κάποιαν στιγμήν έππεσεν το μμάτιν μου σε κάτι εισιτήρια πολλά φτηνά. Αν αθθυμούμαι καλά ήταν δεκαπέντε ευρώ το έναν. Δηλαδή δεκαπέντε να πάεις τζ̆αι δεκαπέντε να 'ρτεις που την Πάφον στο Τελ Αβίβ. Το σημαντικόττερον όμως εν ήταν ότι τα εισιτήρια ήταν φτηνά αλλά ότι επηαίνναμεν το πρωίν τζ̆αι ερκούμασταν την νύχταν. Ήταν δηλαδή μια μονοήμερη εκδρομή. Αρχικά να σας πω ότι εσκέφτουμουν τες αντιδράσεις των φίλων μου τζ̆αι ήμουν σίουρος ότι εννά ήταν αρνητικοί. Επειδή όμως άρκεψα να χαχχανίζω μόνος μου, ερωτήσαν με τζ̆αι είπα τους... άτε αγόρια ετοιμαστείτε να πάμεν για έναν καφέν στο Τελ Αβίβ. Έπρεπεν να εθωρούσετε τες φάτσες τους. Ο ένας άρκεψεν να λαλεί πού εννά πάμεν μες στες αραπιές, ο άλλος εννά μας κάμουν σωματικόν έλεγχον στο αεροδρόμιον εννά μας φκάλουν τα ρούχα μας τζ̆αι διάφορα τέθκοια. Τελικά έπεισα τους τζ̆αι επήαμεν. Στην επιστροφήν γυρίζει ο ένας τζ̆αι λαλεί μου ενόμιζα ότι εννά δω μιαν τριτοκοσμικήν χώραν αλλά αν μεν εθώρουσαμεν τες επιγραφές με τα γράμματα στες ταπέλλες, τζ̆αι εθώρουν μόνον τα χτήρια τζ̆αι την πόλην, εννά εστοιχημάτιζα ότι πρόκεται για μιαν ευρωπαϊκήν πόλην. Στο μεταξύν στο ταξίδιν επεράσαμεν πολλά καλά γιατί εκάμαμεν πρόγραμμαν που πριν. Εκάμαμεν ώς τζ̆αι μπάνιον στην θάλασσαν. Μετά επήαμεν σε διάφορα άλλα αξιοθέατα τζ̆αι σε μιαν αγοράν με φαγιά. Ήταν λλίον ακριβά αλλά ήταν ωραία. Την νύχταν που ερκούμασταν πίσω ανακαλύψαμεν ότι ούλλοι όσοι επηαίνναν Ισραήλ μαζίν μας με την πρωινήν πτήσην έρκουνταν πίσω με την νυχτερινήν. Να μεν σας τα πολυλογώ επεράσαμεν τόσον καλά που στο τέλος εκλείσαμεν τζ̆αι εξαναπήαμεν τον επόμενον μήναν.

Το μόνον είδος άσκησης που μου αρέσκει να κάμνω εν' το περπάτημαν. Μερικές φορές πάω με φίλους τζ̆αι συζητούμεν διάφορα θέματα κατά την διάρκειαν του περίπατου, άλλες φορές πάω μόνος μου τζ̆αι σκέφτουμαι διάφορα πράματα. Κάποιες φορές κάμνω αξιολογήσεις για τες προηγούμενες μέρες, άλλες φορές κάμνω σχέδια για τες επόμενες τζ̆αι κάποιες άλλες εν θέλω να σκέφτουμαι τίποτε. Θέλω απλά να ξεφεύγω που τα προβλήματα τζ̆αι να περνώ την ώραν μου αποκλειστικά με σωματικήν άσκησην για να ξεκουραστώ ψυχολογικά. Κατά τα άλλα εν κάμνω κάποιον άθλημαν ή κάποιον άλλον είδος άσκησης.

To online banking εν' μια πολλά χρήσιμη υπηρεσία που σε βοηθά να κάμεις τες τραπεζικές σου δουλειές που το σπίτιν σου ή τον χώρον εργασίας σου εύκολα τζ̆αι γλήορα χωρίς να 'ν' ανάγκη να επισκεφτείς κάποιον κατάστημαν τζ̆αι να ξοδέψεις άσκοπα χρόνον. Έναν ακόμα θετικόν του online banking εν' ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις 24 ώρες το 24ώρον χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς που θα είσ̆ες αν επήαιννες να κάμεις τες δουλειές σου σε έναν κατάστημαν της τράπεζας. Τέλος έσ̆ει τζ̆αι το θετικόν ότι μπορείς να ελέγξεις τες συναλλαγές που έκαμες όποτε θέλεις χωρίς να χρειαστεί να πάεις σε κάποιον κατάστημαν ή να πιάσεις τηλέφωνον τζ̆αι να μπλέξεις με αναμονές.